Lmi rasak, karɔng fin di rasak, in rasak ni mben a rebet na bakin-kogi, ni mbem ibaas foron chiefdom. Ba di tes azɔng, in rasak azɔng, sak yɔkɔnɔng in tsin fɛ intere adakunom makiyi fɛ dakunom di won ni kutset, ni kukyang fi in ren song. Karɔ fɛ badites mo, mben fi in dise in fok nta mbene hywe awo makiyi. Kɛ ba fɛni mi, kɛ ba fɛ ba fɛ ni mi ni in won mben e in bɛ narɔ kakak, in da kyem in won mben e wo. Nek mben fi ngɔn di ki tse ni na yɔkɔnɔng ni in da yet nfas, fi ida tsi sonong ni kpa kusot azɔng ida fok mbange, kusote da ka rɔ. Nek anɔng in tsin fɛ in fok nta kusot in ni mbem ibaas furon chiefdom makiyi. Akyɛ sak fin fɛ nɔng ɛ? Nek mben e fin dise in kaas ni mbene, lkap fin kaas iye ni mben e in tere adakunom nek adakunom di nesek in bisik awo. Adi nesek, adi nesek kpaf ni kukpey kpey-kpey-kpey fin ra ko. Nek bafi ren ifɛ fɛ fokɛ, dorok in da ka sɛ mo. Adakunom ma a fɛ dorok in da ka sɛ mo. Nek kɛ anet dorok, adakunom di ki sɛ net, adakunom da gbinding anet. Nek amng in fok nta mbene hywe wo. Ikap inyon ibass, ikap inyon ibaas ni sɛ, ikap nkyɛng ni sɛ, ikap izizek nisɛ, ikap izuk ni sɛ, ikap akparak nisɛ, ikap akurigi nisɛ, ikap a vaat nisɛ ikap iku nisɛ, ikap ihwi nisɛ, ikap adankal nisɛ ikap adom nisɛ, ikap aje nisɛ. In bɛti nayak hywɛ-hywɛt fin kaas yit ina ni mben e in teret adakunom adakunom ki di tes yit mo itek ni mben e sɛs yit ing in bisik it awo nek anɔng in fok nta mben e hywɛ wo ni mben ibaas foron chiefdom na rebet in fok nta me mben e hywɛ wo nek nkyɔrok fin kaas yit ina, fɛ adakunom ki di nesek yit. Adakunom ki di tes yit mo itek. Ikap, ikap itɔrɔng in kaas yit a tematur, in kaas yit itsosok, in kaas yit ikon abasara. Agbang ikone ɔng fin kaas yit ina, in kaas yit irak ashi tɔrɔng. vit ikyɛng fin kaas yit ni mben yit fi de in sɛt awo. in teret adakunom makiyi, adakunom kidi tes yi mo itek ayit ikyɛng fi in kaas yit ni mben yit. in fok nta mben e hywɛ wo. Adise kɛ ba fɛ ni mi in bɛ ni mben nkɛk awo. Awɛt izen fi iyiy fin se yit na rebet neme. kyɔng fi sak fɛ ba di yes fok yɛ rebet, nek karɔ me kin se rebes ni izen e ɔng. Arebes e yet akyɛ? Nek karɔ me kin se ki kutɔrɔng, ka teng ashi cɛng-cɛng-cɛng-cɛng-cɛng. isɔɔn kutak ɔng niku nɔɔs, ayɛt izɔk adakunom, karɔ me, ashi bɛ kyɛs, ashi bɛ kyɛs, ashi bɛ kyɛs. Karɔ me ba ka sot tsasarak, nek iman ni kap ikyɛng ni zene ɔng ni sɛ ide awo. A wɛt yɔkɔnɔng ikap ikyɛng ni sɛ ide, tere se na dakunom. intere yit adakunom makiyi fɛ anet kap ikyɛng na sɛ. Adakunom kidi wosong yit ni in sot yit bakan peng-peng awo, akidi nesek yit kpaf ni kyɛng pɛ kidi nesek yit, net anɔng in tsin fɛ in tere yit adakunom